Ty fomba tsotratsotra hianara firesaky vaovao. Ohatsy français io, ohatsy anglais io. La mijanjy bakeo miresak'azy. Ampoly ampoly ampoly ampoly avao raha iny la janjiny matetitetiky la zatsy aniny amizay ny sofitena noho ny lelatena, la zatsy mahay amizay bakeo.